Mevali smuzi tayyorlash uchun sevimli mevangizni tanlaysiz. Masalan, bo'lishi mumkin banan, qulupnay mevalarni tozalab bo'laklarga kesib, blenderga solasiz. Ustidan bir stakan sut yoki yogurtni qo'shishingiz mumkin. Istasangiz bir choy qoshiq asal yoki shakar qo'shishingiz ham mumkin. Blenderda hammasini bir xil massa bo'lguncha aralashtirasiz. Tayyor smuzini mazza qilib iste'mol qilasiz.